Köögiviljo saat peris kavva hoitaq. Olõnõs muidoki köögiviläst kah, agaq külmäkapih saisvaq peris kavva, esiki kolm-neli ndälit tõõnõkõrd. No mõnõq lätväq rutõmbahe kah hukka.